Sɛ mirinya akwanya esua kasa fofor a nka kasa a mosua yɛ French kasa. Muhu dɛ miyi borɔfo kasa fi hɔ na mara me kasaa. Kasa kor a nkorɔfo ka wɔ ɔman yi mu yɛ French. Dɛm kasa yi so itu kwan kɔ aman aman ahorow do a wɔdze dzi dwuma. Ne dɛm ntsi sɛ ɛtse a ibotum nye afofor edzi nkitsaho wɔ m', beebi a ɛbɔkɔ biara nnyew dɛ ɛwɔ borɔfo yi eno bɛka ho a erennyew na ɔbɔboa wo so ma ma ɛrehwehwɛ no mpɛn pii wo nsa aka. Sɛ inya dɛm kasa no de ka wo kasa ho a megye di dɛ sɛ ekɔ skuul na borɔfo kasa no mpo yɛ wo dzen a ibotum dze ɔno ahy- ahyɛ anan m'. Dɛ borɔfo yi yɛ ɔman yi kasa a ofi aborɔfo hɔ a wɔagye ato mu yi, etse ebien no a ɔbɔboa ntsi iyi nye kasa a nkyɛ mosua.